באש אכּ'יט זראר פלאקּמיג'ה, חצכ אִברא כִּיט וזראר, כתדח'ל אלכִּיט פלאִברא וכּדיר עקּדה פלאכאכִּיר, כדוז אלאִברא מתוב וכּתשד זראר וכּתכּ'יט מאלחפר דיאלו עאשכּל איקס ולא מרבּע, כּדיר שי דורות באש תּשד מזיאן, ופלאכאכִּיר כּדיר עקּדה כּתקטע לכִּיט.